Ël valur d'la vita üman-a al e al e impurtantissima. Se riese nen a de valur a la vita umana ses nen tantu ën urdin cun la tua vita, comuncue a sun dë discurs che ventarìa pöi pudé ën po pi ën po pi aprufundì le coze, comuncue al e impurtant